Awa ema sn je ne egya ema si kpa edɔɔ ema je kaduna ema we owe evanu ema sin je ema je enje gyɛta ojara ba ma ema sin ŋun <hesitation> ema si je enje ofe nyi ema enje anyina sa ma anyina sa ma amɛk egyetu ŋgɔnɔ ama so show ma ba ma set hari afe tundat kamin ma son ŋgɔɔ ema si gyɛta ema ma ema ba ema enje jos ema si je ŋgɔ ma oŋge okun ma ema enje ebakpe ema si se embi set na ni mbi eceka uji adee ema ma gyep ema si je esha awa ma envaru ma teke mana ema nasarawa kuma ma enje ma varu ma ema si envary ema ma so ema ya kama awa ema si enje kɔ.